Byooŋ be, ndu uríibale, aríibale, he mada húri nafa byooŋ. Bari hú ma yaani unúmalu, ugí ngi fiiñe, woo tin mada húri nafa byooŋ. Wee gí uríibali ma, wee gí nafa wii byooŋ.